Partuma da le müdande, pöi a i sun le cause, la magliëtta, le braie, pöi ël capèl, i guant, la giacca, la camiza e la canotiera, le braie da spus, le braiëtte